Ho dimiyan nɛ wami sisanɛ <hesitation> refrizeratɛr cunu mi ma tete abe ba nicoza dirobe ma ba wi'aro bera boni amu berara cruru mibini a yi ma wi'a mu yi mi'a oyi wi'a mu a'o yi mina amu besi amu mɛn a mu bɛ ja tomu waati so wa mawe jɛ han refrizerate refrizeratɛr ra azo besi han yi yirawe a mu bɛ ja fu'a don mu'a benɛ mu we mara han dia yirawe a han bɛ da a ja a ja fua